People can wash la hand properly you wash your hand good like you using like soap la why ley get ley soap for <hesitation> you know yeah you put ley soap on your hand you wash it like that you washing your hand good <hesitation> you know a good like that.